L'animal pi gros che l'abiu mai vist al e ël leun e l'ai vistlu ën ün zoo ën Trentin e pöi l'ai vist anche sempre ën Trentin l'urs ch'al era ënt ün recinto vizibile al pubblico